ñy toesty ny ñ'andro a Marôky añy: Toetsy ny ñ'andro ndrozy ao mediterané, añatin'izay, misy ñy haintany, misy ñy nintse e, misy ñy hafanà, ñy fisiany ñy tsiodriake aminy ñy fahavaratsy zay, misy koa ñy nintsinintsy tampotampoke, misy koa roze mafana tampoke, tsy hay avao ñanav'azy, misy ñy tsioky tampoke bak'andriak'eñy, misy ñy nintsy, añatiny nints'io ao misy ñy lanezy.